सरकाराची भूमिका सगळ्यात भितूर आहे। तसोत सरकाराची आर्थिक विकासण सुधा। महत्वाची भूमिका आहे ती भूमिका सरकार। बऱ्या रितीन निभयता आणि या सगळा नियंत्रण। दवरुपा खातीर सरकार विविध तऱ्हेचे कर। लयता वेग वेगळे अनुदान कार्यक्रम करता।